Ñoo hí yo ta ho o casi. ta va dadikivachí ta kuachí, kualia kuali va dadiki chí ni nro ta va dadikigana chí, nijan yá yuku xaná, xa titón xán kená xa kena kiachoná ñaa yó, xa kechóntuña xa a nrena deená, a kua tan ñayó na ke na xán kadachón ho o on. du ta kuali kuali yó tá duni ho o on. balon ni dadiki xáchi há ho o on. kani nráxiti tu najan ni chi koga inka ñá.